Hande hande ka mejagaji ɗi, ɗun yimɓe ɓe keɗoto ɗum ɓe nangata dun ɓe gonɗini ɗenon. So meja hali e hunɗe sanne ɗun heɗotoo e kohe yimɓe. <hesitation> marda e hakkillaaji muɗum, ɗum ka algadara muɗum fuu, anndal e mejja tan.